سمعت نصيحة كانت تقول لا تقلق بشأن الأشياء التي لا تستطيع تغييرها، لما واجهت مشكلة كبيرة تذكرت هالكلام وقلت لنفسي خلاص ما فيني أغير شي من إللي صار بس بقدر أغير ردت فعلي، حسيت إني قطعت شوية، مرة واحد كبير في السن قال لي النجاح ما يجي إلا بالصبر والاجتهاد، أول ما سمعت هالكلام ما فهمت معناه زين بس مع الوقت لما بدأت أشتغل وواجهت تحديات فهمت الكلام هذا صح، وبدأت أسوي خطط وألتزم فيها وبالفعل حسيت إني أتقدم خطوة خطوة.